ما قد مر علي ذا السؤال لكن اظن من ضمن الحيوانات اللي ممكن راح تمثلني شوي <hesitation> هو مثلاً <hesitation> الحيوانات اللي هي خاصة سواءاً النمور او الأسود تكون لها طبيعه قيادية أكثر بتكون لها طبيعة إن هي تكون متأقلمة مع البيئة اللي حولها أكثر